फ्रांस कि स्संकृति भी यीं दुन्या कि पुराणि संस्कृतियूं मां भे एक चि। अच्छा यूका यखा ज्वो लोग व्हंदन, यूंकि संस्कृति मां ही फैशन चि, भोजन चि, कला चि, मनोरंजन चि, यूं चीजूं ते फ्रांसिसि लोग ज्वो व्हंदन, बड़ु महत्व द्योंदन। इसके अलावा ज्वो शिष्टाचार चि तूंकू अर ज्वो काम कनौ जीवन चि, तेमां संतुलन बणै ते रौखदन सि। और येत ही पूरा दुनिया मां जण्ये जंदन। येका अलावा फ्रांस का ज्वो लोग व्हंदन, सि दर्शन, शास्त्र र बौद्धिक विचारों वला भी व्हंदन।